Daraxt turlariga kelsak: qozon, pinok, arallik, zaytun, banan, shirinbodom, yoyoba, <hesitation> nok daraxti, olma daraxti, terak, qarag'ay, olcha daraxti, anor daraxti.